أتمنى <hesitation> أكون حججت يعني جزء كبير وجزء طويل من أهدافي المهني والشخصية, وإني أعيش حياة مستقرة, ومرضية بالنسبة لي وهادية, ما فيها مشاكل, ما فيه أي ضغوطات من نوع ما, أعمل اللي أنا بدي أعمله, مش لازم إنه حد يلزمني اني أعمل شي معين.